Juunlavvaq ummaq tuujos, et juuni tõmmadaq, a tuu jaos kah, et mõõtaq, selle, et sääl ummaq hariligult tsentimiitreq pääl ja sis saat tuuga mõõtaq kah. Niimuudu, et panõt as'alõ pääle juunlavva ja mõõdat ärq.